والله انا اعتقد ان القلعه افضل ,لان يعني احساس انك تكون جالس في قلعه تاريخيه, اجلس كذا وتامل انه كان في هنا معارك ,وفي مملكه وفي ملوك يمشون فيها طبعا التجربه مختلفه وتفيد الشخص وجيده لتحسين المزاج اكيد طبعا القلعه تكسب عن الجبل الجبل في ذئاب ومدري ايش لكن القلعه افضل طبعا.